Nakke punna tinroa, gassing tinroa di tangallona, biasana injo tinro a ri tette biasa punna katinroangma injo biasa tette sampulong serre tinroma tette-tette nrua, <hesitation> atau biasa tette serre sanggengna tette tallu, tinroma njo kunjo njo, jari punna mbaungma injo ri tette talluna atau stangana appa <hesitation> siap-siapma injo alampama anjama, iyapa njo kulapa njama ri tette appa, sanggengna injo bangi, sanggengna bangi tete samppulona, iyapi injo ku minro tette sampulo <hesitation> namoaima njo la minro ri ballakku, minroa di ballakku anre pole ntu ku tinro langsung, <hesitation> lohe la kuhaju, <hesitation> la lampa a ro abissa pinjeng, mang injo lampa a loro abbisa rupa abbissa bangkeng, anreppa njo pole kutinro injo, <hesitation> kare-karena hp a loro, iyapasi ku tinro tette sampulopi nrua, tette serre, sanggengna njo kutinro sanggengna njo tette lima, iyapi njo tette lima ku mbaung sumbayang, biasa punna sumbayang <hesitation> anreja na ku tinro, punna tala mangang ja a, <hesitation> iya to mo njo kuhaju akkarena hp, tapi punna manganga a biasa tette tujupi ku mbaung ri ele na. Tapi injo punna mangang kalilli ma a nah nu lohe na kuhaju, lohe ku jama <hesitation> biasa njo takkarua jang a tinro, maingi iya tinro a ri, ri bangina tette sampulo, iyapi njo ku nyarring mukoanna mae tette karua tette salapang, punna battuma njo mangangku, apalagi punna battuma njo mange anjama, minroa battu njama rie disuroanga atau biasa njo tiba-tiba rie kegiatanku lampa naik gunung a dakka, iyami injo mukoanna mae tala nyarring-nyarring minto ma.